كنت نتخلص من مشكلة الحرب اللي قاعدة تقتل في برشا أبرياء قاعدة تشرد في برشا ناس وتحطم في برشا مدن وتدمر يعني في برشا مدن وبرشا عباد تشردت وولات ما عادش عندها ديار وفقر والمجاعة كثر في العالم جراء الحروب ولا برشا عنا ناس فقراء وتحت خط الفقر والمجاعة كبيرة في العالم.